<noise> Ehee, mwana akaika shule ninafuraha mzazi kwasababu mungu adaha kumjaia akaitwa huko. Kutoka akafanikiwa akapata ndima sana, akanipea. Atatusaidia wewe pamoja nae yeye na kizazi chakwe, endapo tuitengee nyuma. Kwahiyo isiitakie nisilaha sana tayari, nashukuru.